Pos esta es faci. Lo que tienis de hazel es gastal condumiu i yervas pa dal gustu i quital comestiblis artificialis. Aplical-si ala etiqueta delos agredientis i hazel ranchu nel guangu, gastandu una poquina de sal. Essu i dil cogiendu costumbri, que tó es costumbri, porque si t'empicas ala sal alogu es difici de quital-si, estu es quasi que comu col tabacu, un hoíu empicaeru.